<noise> Ɲuna yaŋ no ane ayma te bayani matakan iga te da. To ɲunayan wo din darbey ziibi nigin hari yaŋ sambu kika kite ɲunayan kine da ziibi. Din sinda nin kan ka ci ɲunakwa din si hini niga hini ka no ni ŋunay za se ama ɲuna ni se. Ni dii matakan ɲunayan wo goda ne. Ɲuna yan wo di day nisi hini ka te niga ke ima te ni se wala nima kwanda ɲuniyaŋ nan kan iga te di nooru goy, nima ni nooro no ima ɲuna yan te ni se. Dinga hini kin hari te mo ni bonse ni dii niga te ni bonse kalama hanan. Di mo ni sinda gaabi kanga te niga hini ka no boro fo ma temaka ka ɲuniyo te ni se. Ni di ɲunayaŋ wo a yanayo kan agoda nwa. Dinga hini ka te ni bonse mo mate ni bonse, din si hini katemo mi ŋwaray ima te nise. Din gwanda nooru mi hini ka no ni nooro ima ni ɲuniyo te matakan kamatan da, ni gin hari te. Dinga hini kin hari te mo ni bonse ni dii niga te ni bonse dinga iyawa ka te ni bonse. Ni dii ɲunayaŋ wo mata kan a goda no. Din si hini ki te mi ŋwaray ima te ni se, di mo nooru no niga dan ima te ni se wadin kulu iga te ni se. Ni dii ɲunayanwo asinda wani matsala fo din gwanda a iko a teyan ni dii nigin hari te, din si hini ka te ma ŋwaray ima te ni se. <noise>